دلته زموږ په سیمه کی تیره هفته طوفان راغلی وو داسی سخت طوفان وو چی برق ورسره خراب سو او د څلورویشت ساعتونو دپاره مو برق او انترنټ نه درلودی ځینی خلکو خو دوی ورځی برق نه درلودی دی طوفان ډیر تاوانونه هم اړولی دی درختی یی چپه کړی، دبرق پایی یی نړولی دی، او دخلکو ژوند یی دمشکل سره مخ کړی دی زما اول وار وو چی داسی طوفان وینم ډیر خطر ناکه وو